رسام عظيم لأن الرسم فن صامت، لكنه يتكلم بعمج كل لوحة فيها جصة، وممكن تعبر عن مشاعر ما حد يجدر يوصلها بالكلام <hesitation> ،الموسيقى بعد حلوة بس الرسم أحسه أهدى، وأعمق.